Me recuerdu de chica cona ami agüela, destendiendu las patatas pol suelu con un cartón por baxu, assín aguantavan tol añu, o alo menus essu es lo que me recuerdu. Si no pos tamién las pueis entral en una talega o en una caxa de maera cubierta con un pañu peru me da que si se tocan ellas i ellas pos s'acaban eschangandu. Tamién es verdá que pueis cogel más duna cogecha a ca añu.